Indi nono benya limenya lilayi.

Omundu wekumutambo enyikhana khwamuwa byekhulya, sisilakho khwamuyeta naye khuyenja, khukhakakho khumuwa kumukunda neli khulima alime nelikhukhola ebyasara khwamuwa chisilingi chekhuchaka ebyasara basi naye wakhola bibyasara khukhila nekhumuwechanga busa buli wakati nasaba sabyekhulya.

Imilanga kamalesi, ingula kamalesi namila.

Nawulila khukhwikhoya khukali sana sana kumwiko esii yaya wange omufwiti kamalila khusoma bamutikha edigrii mubya administrasyon.

Khutekhanaga bilyo bikali khwaka khwakata chikhafu nechimbusi at! khwach! khwa! khwatekha bilyo khwacha mwikanisa mala khwakobola khwalya khw! khwabakho nechingedo nga khurura amjje.

Ee! bukosi burerebwa khungudo namwe khuchiparapara ebukanda kakila mbo chiparapara chayonekha, kamatoka katimilakho sekali mukondisyoni chi chindayi taa, bulamu bulayi taa babandereba nabo biliwo bibindu nibyo banywa byabawungisya kimirwe bala khu-endesya chimo! kamatoka kano bulayi taa.

Bulayi nibwo khunyala khura mubirekere byefwe, elindi khulima chisebele, khulima chingudo nekhungona bualalo nebabandu befwe bakhafwa nekamechi nga khebambukha taa.

Khwikhoyanganga khuchichanga muchipala, khwacha khunywa chipiya, khwatekha mungo kamatore nende chingokho khwaba khuli khekhusyerekeya khekhwikhoya.

Eee! babami balakile babana bache esi! e! e! bi! ebikuli bache basome.

Mufri tayimu yange, nenyanga khusomakho ebangeli, nilyo likhuwa lyomwami wele wefwe owabumba likulu nesibala.

Nochanchile babana bafwiti sikhuyeta babana khula khunyola chindwale chindala nga cha! chamisosi, poliyo nechichindi taa.

Mukenda mwarama nga musili basaale khuba bulimundu onakanganga akhaba nga nawe wonakile bakhwiyakhila khukhwiyakhila khurera busale bwaramawo ate mwarama mukenda bulayi nomundu washo

Indi nono babandu khula khukhola ekasii taa khukhwikhala busa khukhupa nono lukambo lwongene lwesi bamanyile, sebamanyile khukhwinyukha khukhola ekasii khusomya omwana taa.

Butinyu nibwo khunyola nekhuwambane nebabandu babi, nafwe khuba babi, nebali babefwi, nafwe khwiba namweta khwakhaloba khwiba taa, nebabatila bari bebele, nafwe khunyolekhana mubandu babebile abo, khubalikha khuri babefwi.

Khusyalo nga khwelukosi khwiyongela khubawa kamani ee! khubanga bakhola bilayi ee! nekhukhwilinda bulayi nebeyongela khubawa kamakesi kekhukhwiyongela khukhola bibindu bilayi khusyalo okhwo.

Khwikhoyanga nga khwilile bibyayo chingokho, chikhafu khwakeka kamatore khwakula chingubo chimiliyu nekhucha mumakanisa khwasaba.

Omwami enyikhana khulanga babandu waberebakho khukhole khurye, kamakesi kame mubabdu bekhudyalo khuni nakhanyolile kamakesi mubandu bano taa, nayenchakho kamakesi khukhwama anche nekakile abandu bano Abe nga wabayetile khurusyawo etabu khusyalo khuno.

Engeli yekhutekha byakhulya byase bulayi, nga kamatore, enganibwa nakasanikhila mumaru seli mubipapula bya pulasitiki namwe nayiloni taa sikila birera bulwale.

Ifunanga bilyo byekhulya nechile emukunda nabyala kamayindi kimyesi kitaru naba nenyolile, lakini nebiwelewo, bise bilala, inchichanga khusoko indi nengula busa.

Babami sayi benyikhana babe basoma bulayi nebanyale khulinda babandu lundi babami sayi benyikhana babe bamanya kamakambila ke! kesishalo syesi khu! balikho ne! hi! nebamenye bulayi.

A ! ese nenichinile enchichanga mwikangilo bambima nga bamalile khukhumbima banyolile bulwale nibwo khendwala, bamba kamalesi namila nekakhaliyo nenenyikhana khuba khubusilikhi bwe chisindani, banda khusindani basilikha basi nabawo nayendelea nebona nga khemendelea, indi bulayi basi nenila engo.

Babana benyayanga kimipira sana sana khungo.

Umurungi nga ali omulayi.

Khunyala khurumikhe entaneti mubulamu bwabusyele khuba nga okachulakho nowasyo okhakhuli simbi taa olikho sinawo kale entaneti yabanga ekhuyeta khukhukata ewe nenoyo okhakhuli simbi taa olikho sinawo nenawe.

Sisindu nishekholanga nga newulile khuluwa injja nekhala asii nanywakho kamatunda nekamabele amala narakikha khukhwisaya omwami wele wange.

Ise indichanga busuma bwesi mbona nga embechanga bulayi bulayi mubulamu bulayi.

Indi nono onyala wafuka busima bwowo wesyakho mwiru, bwayakho bulayi newapakuwa walyakho nende babana bowo bulayi.

Khusoma khulayi khwanderere khumanya musyalo, khwanderere khufuna kimilimo musyalo.

Basi! basasi bakhoyele babe ngabasomya babana kimima kimilayi, kulekha ee! ki! nani! ki! kimibolo, khukenda mumibolo kikhali kimilayi taa nebanyalisye khumenya mubulamu bulayi balekhe kimima kimibii.

Nga banyolile omwana ango bawamba papa wewe nu mwana bayila khupolisi.

Khwarerere embewo khusyula chinjju chefwe khusyalo, khukhala bisala.

Khuyeta babandu bamunyafu nimwo mboo khubasomesye bamanye bari nonyolikhe nebulwale bwamunyafu sekalimbo abewe wakamilawo nende maendeleo yowo taa nokhwikhalilikha wacha mwidwalilo bakhuwa kamalesi ndyaba nomila ngosipulanila namwe nosipangapangila babana bowo muchuli bakhabe barye.

Aaaa! enyikhana khukhola tafawuti khubela bikhuyeta waa! wamanya waa! wabakho tafawuti nebabandu babandi, weyikile khukhola tafawuti sikila wayendelea bulayi, soyingana nebabandu babakhola nga bano bakholabaryo taa, ewe okholanga busa bindu bili tafawuti kakila waba ebweni.

Babana bano khulabasomya kiminyongo khulondekhana nesikuka showo nende khubukula babana bano nobayila mumikutano kye bikuka

Aa! khuli nende fene, khwaba nende kamapera khwaba nende kamasalila khwaba nende ka naaa! kimiba khwaba nende kamarofu nende nii! bifwana ngebyo.

Khubalekela khula khucha khukendela mubandu bakali bali barye babwe taa ate nga bachile mubandu, bakhakanikha kanikha kimilomo kili kimibii taa.

Babana nebakendelengakho nechikurupu chindala chimayani mayani chirerera basasi khurekana nenabo sana sana khubakobosya khulayini ili endufu nebakamane nee khukhola ebindu bili bimoyani.